Ta kiiti te va vajkadando mudo ja a kutniuuni'initi xi kutniuuni'initi te vaa kadando ja kudikindoti xi kutniuuni'initi te kuunuanuña'ati te kiiyii te ndiudeenti naku koó te ñaa yajkudiikindotitniuu kuinindo te na kaani daundoti te kuui'iniña'ati in inina tnaáti ja tniuuna kuudiikiindeetnaando te axi kuiniñaáti te viika ja kau'uñaati kunda.